Jö më pacöna bino gïnï kanya acël na lübërë kï kubere, ka kubere tye ëgö cïm onyo ëcö waraga ëyünö lok mökö ka tye ërïbö bedo kanya acël cë mïö pwonyo jö nön acëlacël më tïmö gin mörö kanya acël karë ducu na nwongo dhanö tye kwö ïë rwök mërë jö më ï pacö.

Kwan ömïögï ryëkö më cobo yüb na gïn tye ködë ï pacögï.

Ërömö jükö awol ï yodhi më tedo cem na bër.

Jwïnya makö jö ka pacö cöl, ka kom jö cöl ëka ëtwërö jükö two jwïnya ï yoo më mïö pacö bedo na leng.

Kï ï nge nwongo cïlïng, mon römö nwongo gïnï gin na röm gin gina gïn römö cadhö.

Kwan ka jö adöngö mïö dhanö po rwök mërë karë na cön na nwongo jö ökënë öbüc na ba ökwanö gïnï, ka dökï onwongo kwan dökï mïö cwinye do bedo ïë marö ëka tio dök kï cwinye ducu kï mör kom nwongo thamö nï myero enwong ryëkö mana bër.

Mwodo omogo na numu ëka kï mwodo amedo na numu thon.

An amarö kwanö baibol ka tic mörö ba ödïa.

Kwan ömïö nïang na thut tye ï kin jö më pacöna.